﻿Kua Mɨtareta jaenungavi, añeteko jeta oyoaviavi, erei se mbaeti aikua mbate mbae razakova jaeñoma se aikuava mita <hesitation> seve guara mopeti ramiño erei aesa icolor ipuere jaeñoma se aikua <hesitation> siame jeiva, kutigui irü oiko kirai ani raza mbaenungava mbaeti aikua mbate seveguara mita jae mopetiramiño jare a aikuavi de que jae oime kiraiko mita reta jekova jare mbaeko oipota reta